نحن ما عندنا احتفال بي عيد الميلاد و امكن كتارمننا ما عارفين هم اتولدو متين لكن بدت تظهر هسي عند الشفع الصغار انو يحتفلو بي عيد الميلاد ان كان علي انا لمة مع الاهل و الاصحاب بي فنجان قهوه دي احسن حاجه